Raha koa sendra raha karanjegny zaigny e, na zaho tsy miresaka mandigny vita raha nanonay taminy hotel zahay vao miresaka na zahay o mifangnandefa mesazy na mp message personnele karakahandragny